Narekko meloq ki pagguri anaq taq ma hape <hesitation> nomoroq siddi yero harus kiq joloq melliangngi hape narekko purani matu yelliang hape tetteq i naggurui sediri itu namo to rekeng deq tapaggurui tetteq toi macca akko menurukku iyyaq narekko ta- narekko talliangeng moi hape nasabaq yero hape we magampammi nasabaq siaga bawang tombol na nappa tuwo pole akko meni matu idi pekkoi cara na le pagguru makkada <hesitation> aplikas- aplikasi appakkuwe monro yero melo ta sappa matu mappakkomiro.